<hesitation> والله يا صديجي هذا سؤال مرة صعب، بس لو اضطرينا إن احنا نختار، أغلب الناس بيجولوا إنهم يفضلوا إنهم يفقدوا السمع على البصر، ليش؟ لإن البصر هو الطاجة على العالم فيه نشوف كل شي حلو، نشوف كل التفاصيل الحوالينا، أما السمع ممكن نعوضه بطرق تانية زي القراءة ولغة الإشارة وغيرها يعني.